Fiara vaovao zô amin'nay ato io oh, agny agny amin'ny <noise> dimapolo amin'ny zato tapitrisa ariary, de izy koa le efa niasa ndraika arakaraka ny <hesitation> hatsaragny zany na fahasimbagny fa amin'ny ankapobegny izy agny amin'ny egnipolo tapitrisa ariary. <hesitation>